Diná hé yukudiandó ján, <hesitation> nreyu yukan nani xhin <hesitation> ani ñaña naku ihó ma'axí ñaña chiin chetuku ján nani hun- xol xoli nan nrekutuku ño'o ñodimí ñodimi dekutukú <hesitation> ñakú majá nani zorra nani iin cola pintó nani ta já ña kuen xhivii koma'mama kú ñaña té chin ñakú mamjá he <hesitation> ché quexi yo'o ño'o.